To nari nu jinda kumar, ko kuman kure ko moɗo, ana tumai, wom an yemono gwadirak shimi na tumai boye kuman modo gɨn kure, wai wunduwai nini na tumai wu bila tai shimiu. shinai na tumai la barka ma ji pro she aimono na tumai na godiro proguru bo she eye mina, proguru bila she ayemini proguru bila she aye mini, bila momu bila ayene, na tuna mudo kumakure, gɨn pla na tumai, kumen kure gɨn modo na tumai, na twi apono na tumai, wai wuuduwai mini na kuralu la barka maji pro, proguru bilu bomu lapiya na fumai, na tumen la burka mondo proguru aye mini progoru aye mini proguru bila budimu, bila budimu na tumai, na tumu la burka modo wan kuruu na tumai woma na jindai shimi na tumai proguru bo bodoo na tumai. Wainaya zabeu na tumai ko wane iri na tumai ko kamo pila na tumei la bark mondo, la barka momdo nu tume na tumai proguru bila ayena proguru bila ayene proguru bila ayene. Kam mum shegɨnshi proguru, bɨal ayeyi bɨla aye mini, bɨla bomu bɨla mum twii, la barka mondo la burka mondi la barka mundo am tumai, am tumai, am tumai la barka mundo, am tumai, wo min kurou, wu mɨn kuran, shire na aimamu, shire na aimamu shire na aimama, mu godero, mu godiro, mu godiro, la barka mondo la barka mondo, la barka mondo am tuma, la barka mondo am tumai, am tumai proguru bila aye mini, proguru bila aye mini bilu bomu, mun mukamen la bomu proguru bila aye mini, mun tuman min makamai la bomu, proguru bɨla aye mini am tumeni, am muluman la bomu, mu godoro, mu godiro proguru bila aye mini bila aye mina la barka mondo, la baka mindo, la barka mondo, la barka mondo mu godiro, mu godiro mu godiro mu godiro pro guru bila aymini yin lapiya mari, proguru bila ayemini gɨn lapiya, ana tummi proguru bila aye mini gɨn lapiya, am tumai, proguru bila gashimu dimbiyimu, proguru bila gashimu dimbiyima, bila aye mini gin gidding, bila aye mini gin giddin, bila ayemini gin gidding, mu godiro, mu godiro, mu godiro, mu godiro, mu godiro, la barka mando, bo woi wunduwai mun jaba proguru bila shi yape mani shi yunemini, mɨn goroji, min goroji, mun goroji, shiji nong mu, shiji baba ramu, shiji yaya mamu, shiji ka mo pila mamu mu gode, mu gode proguru bila yai mini. Progueu bila yai mini, proguru bila yai mini, bila bomu wam amu tumai, bila bomu wom amu tumai. amu tumai, ko kamo, pilu am tumai la barka maji pro mi modoi gɨn mu kurai, gin ma apono, gɨn mu worom dai amu tuni la barka maji, la barka minji, la barka monji proguru bila aye mini, proguru bila aye mini progura bila aye mini, proguru bila aye mini, ma godiro mi godiro, mu godiro, mugɨdiro mu godiro, mo gojiri, ma gojiji, proguru shiji aye mini, proguru bilu shiji aye mini, proguru bila shiji aye mini, proguru bila shiji aye mini, mu godisi, mu godiji, mu godiji, mu godiji, wamu beli majiu, wamu beli majia shiji bomul shiji bomu, shiji bomu, bo wamin gɨddiu am wamai tende la barka monji, la barka mamai la barka monji, la barka mamai bo wai shijiu wamu taba waman yu, bo woi shiji bak minau woma tuba wamai ya, ba burka min min wamai mun mukumai bomu mu gode, proguru bila aye mini, proguru bila aye muni, proguru bila aye muni, proguru bila aye mani wai muni zabe lakiu, ko kumo pila ma onre tumai kida min wa am tumai, kida bila mu wai lapiya ma dimbiyimu. mu wai lapiya ma dimbiyim la barka monji, mu wai lapiya ma dimbi yimu, mu gode, nu gode, mu gode min tumai, muni tumani, mun tumai muntumai, mun tumai, bowai wam yena gwang wa bila wa yape mini mun goroji mun goroji. mum goroji la barka monji, la barka manji proguru yai mini por min din, proguru yamuni pormindin, proguru jang pira mamu Jangimu pira mamu, jang mu pira mam, min goroji, mun goroji, mun goroji mun goroji, bo waimi min jaba shi yape mini, la barka monji, mun goroji ku yape mini, mu gidimai, min godimai, min godimai, min godimu lu barka mamai, min godimai la barka mamai, mu gode, mu gode proguru bila ayemuni, proguru bnu aye muni proguru bila aye muni proguru bila aye muni la barka momji ko kamo piya am tumai, ko kumo pila am tumai, wai jabe yirik wai jabe yikiu, wai jabe yikiu kara bila tunla awumu, wundiwoi bila tar la awo, mu gode, mu gode mu gode la barka monji, la barka mamai, la barka mamai, mu godeji la barka mamji, mu godiji, la barka momji, proguru aye muni gin lapiya, proguru aye mini gin lapiya, mu godi mai, mu godimai mun godimai la barka monji. mun godimai la barka mimji, mun godima, la barka monji, mun godimai la larka momji la barka momji mun godimai mu gode, mu gode, mu gode, mu gode proguru bila aye muni, proguru bila aye muri proguru bila aye mini proguru bila aye mini, proguru bila aye mini proguru bila aye mini la barka mundo la barka mondo, la barka mondu, la barka mendo, bo wom mun jabu bila shi yape mini, bo wommin jaba bila shi yape mini. Bo wan mun ya shi yalze muni mun goroji mun yarji mun goroji mun goroi, shiji nungmashiji bongmu, shiri ya mamu, ma gode, mu gode mu gode mu gode, mu gode mu gode, <noise> proguru ayu mini gin jang jang ma dimbi yili, proguru aye mini. gɨn jang jang ma dimbiyik, proguru aye mini gin jung jung ma dimbi yiki mu gode mu gode, mu gode, mu gode la bana monji, la barka muji la barku mi ji pmo, la barka mai ji pro, la barka mi ji pro mu godiro mu godiro mu godiro mu godiro, mu godiro, mu godiro mu godiro mu godiro mu godiro mu godiro lu barka ma ji pro la barka ma ji pro, la barka maji pro, proguru aye mini, proguru aye mini, pro guru aye mini, proguru aye mini gɨn jang jang ma dimbiyik, proguru ayu mini gɨn jang jang bu dimbiyik, proguru aye mini gin jang jang ba dimbiyiki proguru aye mini gin jang jang ma dimbiyik, la barka mando, la barka murdo, la barka mondo, la barka mondo, mu godiro, mu godiro mu godiro, mu gode mu gode, mu gode, mu gode, ma gode la barka ma ji pro, la barka maji pro, lu barka ma ji pro, proguru yape mini, proguru yelpe mini, bo wom min jaba proguru bila yape mini bila yape mini, mu gode, mu gode mu gode, mu gode. Proguru aye mini gin jung jang mu dimbiyik, pro guru aye mini gɨn jung jung ma diumbiyik, proguru aye mini yin jang jang ma dimbiyik. Aye mini gin jang jang mu dimbiyik proguru aye mini gin jang jang mu dimbiyik, mu godiro, mu godiro mu godiro mu godiro mu godiro, mu godiro mu godiro mu godiro, mu godiro, ki barka mundo, la barka mondo, la barka mundo, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode, proguru aye mini, proguru aye mini gim lapiya, proguru aye mini gin lapiya, proguru aye mini gin lapiya, proguru aye min gim lapiya proguru aye mini gin lapiya, mu gode, mu gode mu gode mu gode, mu gode, bo wom mun luumui dui proguru ata aimamu boshe, ayemini, loshe ayemini loshie ayemini, bo wom mun jaba dai ashi yape mamu ashi yape mai, ashi yape mamu mira goroji, mun goroji, mun goroji mun goroji, mun goroji bo womuuu jaba mun goroji, mu goroji mur goroji, mun goroji, proguru bila aye mimi proguru bila aye mini proguru aye mimi mu godiro. ma godiro, mu godiro mu godiro moi godiro, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode proguru aye mini mu gode proguru aye mini, mu gode proguru aye mini mu gode proguru aye mini, mu gode proguru aye mini, mum kummaji la barka monji, mum kummari la barka monji, proguru aye mini gɨn lapiya, proguru aye mini gɨn lapiya proguru aye mini gin lapiya mu gode mu gode mu gode mu gode mu gode mu gode mu gode proguru kaimu lepiya mu dimbiyik, pro guru kai nu lapiya mu ɗimbiyik. Kwimu lapiyu, mu gode mu gode mu gode, mu gode, mu gode, proguru bmo bomu wom unu tunai, proguru bomu wom amu tumai, proguru bomu wom anu tumai, proguru jomu wom anu tumai, mu goliro mu godiro, mu godiro mu godiro, mu godiro, mu godiro la barka mondo mu godiro, mu godiro, mu godiro mu gode, mu gode, mu gode, mu gode mu gode, mu gode, mu gode, wanajin bala dimu, proguro bila aye mini proguru bila aye mini, proguru bila aye mini, proguru bola aye mini proguru bila aye mini proguru bila aye mimi progur tike mini gin wom gɨn gɨn, proguru tiku mini yɨn won gɨn gin mu gode, mu gode mu gode, mu gode, mu gode, proguru aye mini gɨn lapiya ma ɗimbiyi proguru aye mini gɨn lapiya ma dimbiyik, proguru aye mini gɨn lapiya, ma dimbiyik, mu gode min gidimai, min godimai min godimai, pro guru kurmu lupiya proguru kai mu lapiyu proguru bomu lapiya, la burka mondo, proguru bummu lupiya sunnu mu gode, mu gode mu gode mu gode, wom dai mun jabu proguru shi yape mini, shiyape mini, mun goroji, mun goroji mun goroji, la barku muji, mum goroji mune goroji, mum goroji, mun kumbimuji, proguro aye mini gɨn lapiya mu dimbiyik, pro guru ayemini gin lapiya, mun kummuro, mun kummoro proguru bila yupe mini, wori min gɨn baku, wai min gin balau balai gode, balai goda, balai sheje. Shiji la burka murji, la burka munji la barka manji la barka munji, mu gode, la barka monji mu gode, proguru yape mini mu gode waimin gin bala dimu, wainin gɨn bala dimwu waimin gin bala din wu mun lumma bilu mu wai kara shimi mu godiro, mu gode mu gode, mu gode, mu gode mu gode mu gode proguru bila gashimu, proguru bila gashimu, proguru bila gashi mu, proguru bila gashimu, la barka gwondo, la barka mudo la barka mordo, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode, lomu ye won daidai ashi balmu, bo wai wom daidai wu ashi balmu bo woi won daidai wu ashi balmu mu gode, proguru bilu boighmuni lapiya pro guru baghmini lapiya, mu gode, mu gode mu gode wun munya proguru bila gashe, proguru bila gash la barka mi ji lu pro, ayeni pa a yeni pa aiya washi goto dim wu pa washi gotou, mu gode duuda, dauda, duuda washi gode dim'u pa, buya tapiya.